Laolo iny leroa nampirafesin'ny sipanazy tsy mety vita mihitsy io zany to tantarainy aminakay hoe sipanakay karaha ty sipanahy karaha ty nampirafy anakay, raha za ndraiky tam'plasiny ay tonga de ein ts- tsy tadidiko to zaka ra- zaka vita e, zaka lasa lasa bôkeo avenira koa jereko mba tsy hampisy conséquence gravy am'zaka karaha zany.